ho mazin nɛ ɓa ro grille-pain bon mu ho furu pɛrɛsike o yiro oma dɛ mu mu ŋian ere mu ŋian ho fonctionnement ere so mi abe ho tujur han furu-ra ma han grille-pain tuwa mibin han grille-pain tuwa han'a elɛtrik an tuwa yan mibin a ho dan we nɛ a ho marcher danre ou bien charbon donc mu dan a o mu yi bo ayo bemu ho grillage wa oyi bomu grillage wa o a bu'a bu'o donc quelques minutes apres to o ma'o ɲianna